Ia, za zen̈y koa fa handeha hamandriky hôtely handrian̈a araiky amin'ny interinety. Raha ataoko akendriky zen̈y mizaha aia hôtely io? Aia tany misy izy? Aviô mikaiky nimerô mipetaka ao zen̈y za. Bôka iô amy zay zen̈y za man̈ano rezerivasiòn-nakà, ia.